Nbe ñiŋ tenboo muŋ te teŋ, doolu be jee de masinmaa feŋo maŋ i enteresee, wolu be jee le. Bari nte nmaŋ moolu fo, bari nte n maŋ karaŋ, bari telefonoo a ye n enteresee le baake, nbe ñiŋ miŋ faŋo la n maŋ a maa, n be kunpariŋ ne, kaatu a ka kunpoo le nboŋ na. Nnaa moolu be tubaabuduu n lafita n niŋ i ye ñoŋ mooyi n na pororgaraamoo be suo kono n ŋa tuu jee le. N lafita a loŋ na a bee ñaadii le. Telefonoo le se a boŋ na niŋ nŋa kuu soto puru doolu se a moyi telefonoo le se n dahandi jee.